Anisan'ny tena tiako ny bononoka sy ny ketapotsy. Ny bononoka de mangahazo izy io, mangahazo fa nalona tao anaty rano ela a de efa somary otrany oe masisosiso izay izy a de iny no andrahoana de iny no maha bononoka azy. Ny ketapotsy kosa indray a de bononoka iany fa potipotehana de atao boribory ny endriny.